Mafura fuchitumia mafura gha ng’umbe ng'umbe yakamwa mwariha ghakwe ghabhikwa ghadinde halafu ghakuchwe ghafume mafura. Halafu haghire mafura gha naniii <hesitation> ghanathi nathi yabarwa ikonuwe bhoshi mafura ghaya nimafura mesha thana gheya halafu bhilebhile mafura gha nanii mafura gha haghire nathi mafuragha ng’umbe naleibhwa mafura bhengi haghire makungu makungu ni mmea uchirika halafu mbethakwe tichi barwa bhoshi kwaulaula kirabhia hena mbogha nimafura mecha thana kwahiyo mafura ghake aina itharu.